Ireto avy ny fomba hikarakarana sakafo <noise> hafakely sady matsiro amin'ny akora dimy monja: ny sakafo ho karakaraina dia mangahazo sy ronono. Ireto avy ny akora ilaina amin'izany: mila mangahazo, ary koa asiana ronono, siramamy, sira, menaka.